Nayó na konreo di'axó ha dadavii xó, ta kini kua koni kachia na koreo ta kao di'a chí xa kuan nruñoá oduyó ni nida ñóo no kanná dadavii ta xa kuan nruñoa ho dava ho o on. ñóo ná, nila koni ná a uu niná kanña ta ho o on. na nruñoá, ta ni nrini noayó chí koiinga kokaña ta ngu sandrexi yó na ni xakana xana dadi dadaviiná, tavichí ni nruño dadaviiná xhí koinga kaña ján. taxajan ta konia na dakuaó ta kuali kualixó, dakuaó nidá takuachí xó na kutiachí kanxhí ta kao día, ta oku konreto ná ki iin ni xhika na dakuana ho o on. ta kuali kuali xó chí, ni xhikayó ta otuaná kan'naña odú xó ni kakuná odú di'a ná nguan ta una gá dakuchí chí mió ta ho o on. mió dakuachí xa oxa nruño dadavii xó yó.